Ne mailaky sy de mahazatry anahy loatra eh <hesitation> magnety anazy fa raha tombatombagnany zashy da eo amin'ny indraika isan'andro eo avao, zay.